<hesitation> pues yuji para que um jejewu yu nas winji yuji ye jama winji yu dia winji pues pun tiene que uy nucpu guyu ca wuju tsameju cab wuju jejaju para que pun uy ang' itpa cab ca este vida pues este muderable vida feliz porque sin ca nijatun ca ni megulle pun wa jejmusu u pun wa wuju jejmusu y pitsaan te gente tugay te gente tugay teb nas ucpa ucusucpa u ni tsucjay sucpa mal y ya yamuy uy wuju jeja yamu uy wuju este andar yamu uy wuju vivir sino puru uy chucsucpa cab ca cusa que pue ca dios is wa tujuupu ye nas winji entonces yamu cab ca este yamu ca wuju jeja pero shi numuypa pun y nucpuguypa yu ca ni jatun cab pun y mecu y cab pun is metspa y metspa aste que pun is. Capu ca pun is chiwu cab ca wuju jeja ca wuju tsame para que pun jama cutucpa ye nas winji yu jama winji pa que pun wuju wutpa y ca ellapu wani tsucja yacti wa ni tsucja pues cay uy ni tuya chiu si no que nen tiene que ni wuju jejuwu masque pobre mente pero pun jama cutucpa yuji yu nas winji y te gente tugay pues way metsucu cab ca wuju jeja way metsucu ca wuju tun cab ellaju wutsucpa ellaju nucsucpa u ucsucpu etsucpa nucsucpa ca sunju entu cab pica metsucu ca wuju jeja way metsucu ca wuju tun si no que cab para que nucspa para cay uy perdición a'suco y pues tuwan yeiy tun ye como quera tun jejpa de pobre mente aunque teji u yamu pero pues numi tum jama cutucu ca dios masan pun is u chipa yeiy yupu día pues cutucpa ca jama yacutucpa cadia y pus tun yeiy tun jejuwu y mas. Otra pues dios masan ca megulle masan cab pits ca winsjpapu cab pi ca pun uy tun chipapu capu ca pi pun uy amtenaypa istenaypa ye nas winji.